أفظل إني أروح أشوف الفيلم لحالي؛ لإني استطيع الاستمتاع بالتجربة بدون أي إنشغالات، وأعيش القصة بشكل كامل، الأفلام تعطيني فرصة للاسترخاء والهروب من الواقع، بينما الغداء وحدي <hesitation> يكون ممل بعض الشيء، مشاهدة فلم توفر لي -ترفي- ترفيهًا و <hesitation> متعة.